Tuuh sõnimih oll' kiräh, ku tä tuu vallalõ krüptiirse, et hummõn saa olõma maailmalõpp. A noq, kiä tuu terve inemisega, kiä tuu terve mõistusõga inemine säänest asja usk? Politseinik naard' ja visas' tuu prügükasti. Periselt tull'gi järgmäne päiv maailmalõpp.